Koj aránj sun nej ngwi chiñún' riñan 'ngo nihia kwenta taj cha 'ngo nihia bin, aranj sun nej hiu riñan 'ngo nakinj rune, aranj sun nej nnun kwuenta riñan 'ngo kantu chukuaj nej kwenta riñan nnenij nej, ta bin si ni'ñanj nnun ni 'ngo chukune ni aranj sun nej man riñan 'ngo nakinj chucho' riñan 'ngo nakinj nne, kuej lanchu ni a'nin nej riñan kantu man 'ngo kihio ni a'nin nej riñan kantu chuche nej, kuej lanchu ni a'nin ninj riñan 'ngo kantu, chukune ni a'nin nej riñan 'ngo nakinj chucho' man, ni 'ngo kihio ni a'nin ninj riñan kantu chuche man. ba hia'aj nako, ba hia'aj bbi, ba hia'aj ka'nin', ba hia'aj si bin rrongo taj ne' chiñán ne'.